Eee xndúdíín bueno̱ najmu̱ꞌ para ríndo̱o naaꞌ más naphú <hesitation> ríndo̱o naphú exi̱ niꞌga̱a̱ ikhí naru̱thu aann- murí ma̱ja̱núú mbámbaa rá, jamí xúꞌkhu̱ má najanáá nakhuá awúún má exi̱ naꞌga̱a̱ naꞌphu̱ tikhuu rá. Xúꞌkhu̱ má júwá xa̱bu̱ tsúú naꞌphu̱u̱- naꞌphu̱u̱- tsídri̱ye̱ꞌ má awúún tséxuu̱n i̱ndóó má naꞌphi̱ xkua̱ꞌnii ú rií este̱e̱ xndúdii pero xúꞌkhu̱ má mangaa naphú má mangaa xúríí nagu̱ma̱ sálsóo̱, na̱ka̱ duun, na̱ka̱ má mágóo̱ aan nati awúún e̱e̱e̱ awúún má tséxi̱ nakhú ikhí eti̱ xógíꞌ xndúdíín xógíꞌ máá duun rí jaꞌyoo ma̱ꞌga murí naphú naphú xkuaꞌnii jma̱a guma xígu̱, ikhaa ríꞌkhu̱ ma̱goo najmaꞌ xurí ndúdiin.